Ny asatana amindreo agny ny hira amindreo agny sy ny feonkira amindreo agny zany da fifangaraoan'ny kolontsaina Indiene; espagnole a Afrikanina ireo zany no nifanagaro da nanome fomba fuhiran'olo amindreo agny hita taratsy zany reo amin'ny hira sy amin'ny asa tana.